mai ka makahiki <hesitation> ʻelua kaukani ʻiwakālua kūmāhā ʻo ke kaʻa hou he waena ʻo ke kumukūʻai kanahā kūmāhiku kaukani a no ke kaʻa kahiko hoʻohana ʻia he ʻiwakālua kūmāhiku ʻiwakālua kūmāwalu kaukani ʻoia ka ʻawelike ma waena o ke kaʻa hou a me ke kaʻa kahiko